Visika a, lalitra a, kalalao a, ratagna, tarondro a, gana a, akoho a, gisa a, <hesitation> lambo a dia aômby.